Fiarovako ny zavatra maniry amboleko an dia tondrana rano isanandrosanandro izy a, dia avy eo saromana sachet manifinify, dia voaarona ao izy dia tsy atahorana izany intsony.